Irô fômba ndrazana baka Zapôn ndreky zen̈y misy seremony amite zen̈y ataon-drô, karà fanaovana rikely zen̈y izo. De antony izen̈y mba hisiany, <hesitation> arimôny ndreky <hesitation> tena fifankatiavana izen̈y amin-drô de misy atao e anamy zen̈y <hesitation> fananaovan-drô pekinika hely zen̈y miaraka man̈atôndra folera àby. De amin'in̈y zen̈y irô manao man̈a fiarasana fiarsana kely kà zen̈y.